الحياة بتفضل بتتحول لشيء أصعب كلما تقدمت في العمر لأن أنت بتقل من ـ من إمكانياتك في الحركة و في المشي وفي الـ ـ في الشباب بشكل عام كنت تقدر تتحرك وتقدر تجري وتقدر تعمل حاجات لكن لما بتكبر وبتزيد في العمر فا إمكانياتك بتقل ولكن انت بتقدر تحقق هدفك دون الحاجة للجري والمشي والشباب.